Iyaa. Ondi wete kutya omuntu oto pumbwa wu kale wu holike. Shaashi shampa wa kala wa simanekwa. esimane esimaneko lyoyene ohali ya konima yohole. Omuntu shampa waadha wu holike onkene ngawo nesimaneko olya landula ko ashike shampa waadha wa simanekwa ito kala wu holike. Onkene ngame oteti ohwepo wu kale wu holike. Shaa wu holike ongweye uli nawa. Konima yohole otaku ya esimaneko. Iyaa onkene ayee ngaye oteku kuthapo ohole. Ne kale ndi holike shi vulithe esimaneko.